ña kuu ña kuíí ka katyinto ra ñaku ña kuíí kara ñaa ña tani kee ni satiu´n ra sa kuayu tyo tyika ni kee ni satiu´n ra ñasa kuña ntakunintuva ñuu yu tyi yo´ra yaa yoso kuíí vii vintua vituka ña tiikú kaa ñaku itu ka vii kuíí so kaa ñuu yuru ra jamás ko ko´so nani yu ñaku ñaku ña ñuu yu tyi ta ñaa vii kuíí yuku so ra kaii´n ra ñakuu ñuu ña kua tyi tyi kuaa tyi ñuu ñuu to´o tyika na katyeni ra ta´sa ñaa ntiinu soo iti ntinu so yu´u ntinu so ko´so tiikú nanu ko´soo ko´s o ña kuií yaara ñuu yu ra tatu´n uun iva miaa kuña vii ntua vii tu´ni tyi ta vii kuíí so ñaa kaa ñuu yura koso nanii ña kuu in ña kuíí